Ny kodia fandamàna pate da nataho hanitatsy gny paty amin'ny fomba mitovy lafa tegna hanao sakafo isankarazany iny da tena ilay koa zany io lafa tegna ta hagnao mofo na <hesitation> vokatra hafa <hesitation> amin'ny lafin'gny fandrahoa sakafo